Mennkͻpɛ dɛ mɛtsena wiadze a mframa a yɛhom kͻ hɛn mu no nnyɛ kyɛn dɛ ebi a mɛtsena <hesitation> wiadze a <noise> ahokyer wͻ mu. ͻno mbom ye, kyɛn dɛ mɛtsena wiadze a mframa a yɛhom kͻ hɛn mu no nnyɛ. Osiandɛ, mframa yɛhom kͻ hɛn mu <noise> no, ͻnnyɛ a, obotum abͻ hɛn yarba ma - ma yewuwu, <noise> na afei, hɛn nkwa do botwa.